Iro athon enwe inyen wo irom athon inye sima mme ghe ka ke eduk agam ughure ghe kake eduk oven nwo ire ghe anno enyeng nwo nja rem ngwa mang mme akaka ren ngwa mmang mme areb motor ngwa mang mme arem oven igaha oven akeb ngwang ayo aje ke otu igaha otu akibere anno ashin nne agam ughuru but agam ughuru ghe eyark eduk anno anneb wo ikweri ghe eshishi but orgam ushure nwo igaha nne mme ughuru nwo aje. Mme ghe ka ke unighere anyo anno gwud nyowo ifuk ghe ashine awo are ije oku ughuru awo agim aje oku ughuru ghe ka ke eduk nga shie oven nwo are ghe ererem anno ashin nnwo aven nwo are ghe ererem ughuru enwe mme nghe anno afo woni nghe nsod anime ashime anno ashime nne ughuru enwe aje mme ka ke ughuru anno amang mme akwa ren areb oven igaha oven arem igben arem oven igaha aven ghe enyon akaka ayo agbe adok mme asaso ayo ugbe adok mme abhe gwud mme ughuru ate ughuru agam iram athon annad but agam ughuru annad irom athon but ghe egbi ngham ughuru agim anonoi gba sughoren nkwa uyen owo ughuru agam ughuru ughuru mme oven igaha aven ndi ughuru igaha aye owo anno irom athon aveghene ugba ghe egbi nje igaha nne avenghene ugba osak onnno wana annuk ashi oven mbian aje kake ren nkwed aje odumodume rene nkwed akwa kake ren areb ishid othok inai nwo ineb ineb ichi ke ichi agima ayad akwa ren arem oven anne yon ate oven ito ma azanga anyen anne ren ikobashi ama ate oven ito mma asaga anye anno zani atoadon asan anye ede yon ama ate ughuru inye onno irom athon ke eyak oven nwo ije ke ughuru kagima mme kake eduk inye wo irom athon but agam ughuru ke eyak eduk Are ejijia abhe ate wean mme jan yan ughuru <hesitation> ashi mme mme bum but agam mme kake eduk ashi ughuru enwe are ke ejijik abe ate esaso nyogor mme asaso nyogor mma abhe gwud mme ughuru enwe agam nye agam ughuru mme ntak ghe agam ughuru nghe anno ashin nne yes agha anno ashin nne agam ughuru ineb ineb kake ughuru anno agima anyewo irom athon aga anim anye bhe irom athon among mme arem oven onno uguboro sanah nku uyen oven nwo arem anim onno uguboro atta ghe oto sir enwe rani mme urem oven enwe unimi abuso rani mme urem oven enwe unini oven ire kaka enwe mme urem oven rem aven enwe unimi obie uguga rani mme urem oven enwe unimi igben ran ireme nna mme onno nni <hesitation> ntak ughuru ja ghe agam nye ntak atte ughuru agam oven mma jeni ashi but ughura inye wo irom athon inye wo irom athom nke ire irene inye wo irom athom inye wo irom athon ke kpe nsod edit edit ashi mma ren ose mme ughoro ashi ren me ikobashi mme ughuru ashi rene nkwed mme ughuru ashi kpa egbi igaha egbi kpa kpa wo je mme ughuru but ka agima mme ka ke eduk wan obok amang aje ase eyark oven ate je ngima ughuru nnonorime unighere nyo unnurah anno ashi unma ate ughura enwe are mme enono anime anome ke eduk ke eduk ke eduk ke eduk ke eduk anime anome mma egbi adimi mme eshi shi nye mme nga azanga azaga orene orene azanga orenne orene azanga orene orene anime ashi ughuru enwe uta yo ini ishi mme anno mbe annuki aka wo mbiaka anoen anyo gwud agim adort wo ashi Wan ughuru agom akwo ata mme nwaka onno uku ugima wan ughuru agima akwo ata amme urume uku ugima nta mme urume urume uku ugim ate urum aghan mben adort wo ashi ughuru ang ash ughuru mme me mme buru ashi annad irom athon ashi mme uso ashi mme mme senior ke efuge ashi mme mme anno ren ikobashi anin ashi mme mme anno iko odom anim ashi mme mme anno ogbor afia anin mme iguen igaha oven nwo aremi mma akpa anno aje ozom arh igaha agam mma ughuru agwo yebebe aye bebe amme igaha nne orene ayo ire erene